هختار عالم فاضي من الفقر بصراحة لان دوت الفقر تجربة وحشة جدا كنت هحل هحسن جودة حياة الناس كلها كان هيبقى في فرص متساوية مابين كل الناس كل الناس تقدر تعمل اللي هي عايزاه كان دا طبعا هيقلل من الصراعات وهيقلل من التوتر اللي بين الناس وبعضها وهيخليهم ينتجو ويشوفو مستقبلهم